Tɔ ncoo nzo ayi n- n- nzo kida adu agita nwankɔ adzarave ɔsɔ minyɛ nyra minyɛ lɛɛ ba pisɛ ita kowini isa nkɔ ɔta ku ɔtrɔ shinkafa ɔntrɔ nzo gida nɛ kɔ ɔmadi adzarave tɛ minyɛ nyra woo nga kɔ ba dɔ pisɛ nɛ kɛ nɛ na ama ncoo kutun kɔ nzɔrɔ nzo gida kɔ minyɛ ta nɛ nɔ kɛ, ɔpisɛ icɛnkɔ ba di li nɛ mɛndidrɛ lukpɛ duglu wa nkɔ npisɛ kɔ nta nzao gida nma a agiswa kɔ uli lukpɛ mizɛ nna tasha tɛ nna latsa wo kɔ nna gbɛ kɔ nma bɛ nbaya kɔ nka na gbɛ kɔ nma bɛ itsi nba me nzo gida nɛ kɔ nma mada kɔ ntarɔɔ kɔ afrɔ kɔ kɔ ba para nɛ ba dzi ba nbaya kɔn tarɔɔ kɔ ani sasa nrɔ adza nɛ minyɛ kɔ ba pisɛ ita nɛ kɔ ba bɛ didrɛ ko ba cɛ aga kɔ ba lo dzi dzi lukpɛ kɔ nɛ aga iblɛ lo miti miti lukpɛ shinkafa anzo gida nebɔ nzo gida wewe kɔ bana para aga titre lo lukpɛ kɔ bɔ so isɔ aga titre kɔ ba lo lukpɛ kɔ nɛ ɔngɔ ba gɔɔ ba ɔsɔ adzarave. Cici ɔsɔ bakɔ ɔ gɔɔ ba klɔ bɔ sakɔ ɔna jɛ ba kɔ ba na gbɛ ricibɛ ɔna gbɛrici bɛ sakɔ nbɛ zɔrɔ atra nkɔ ɔbɛ zɔrɔ atra nsɔ dudɔ kɔ n bɛ ma cwe atra nkɔ nsɔ dudɔ cwe atra kɔ abladɔ ko afru ko ma isɔ nzo isɔ gida nɛ malomunɔ gɔɔ grɔ nlɛlɛ didiilesi sakɔ ɔ pɛ lo dudɔ nɛ sakɔ ɔma cweetra ipɛrɛ kɔ ɔ ma cweetra adɔ̄ kɛ nɛ na kɔ ɔkpɛlɛ maa cweetra mayin kɔ ishishe kɔ alo lukpɛ kɔ nɛ adzo najimi kɔ ɔma cweetra klɔ nɛ ɔn bɛ kpɛlɛ gɔɔ dū sarɔ gugu idunce ɔmakɔ ɔduncɛ kɔ nkɔ ɔgɔncɛ kɔ gɔɔ du klɔ ɔgbɛ tumatoes kɔ ɔgbɛ gɔ gbo ɔgbo ɔsɔ ba nva ɔsɔ naɔ sɔnɔ ɔsɔ gluma kɔ ɔma hada gɔɔ kanɔ kɔɔma nzo gida nɛ ma lo munɔ kɔ ɔcoo lɛlɛ kɔ ɔma a cweetra mailpɛrɛ kɔ asɔ lɛɛ kɔ ɔtrɔ lajimi kɔ ɔbɛ trɔɔ kɔ abla nɛ kɔɔ pisɛ atasha agwangwa